Kua Arabe saudid, kua tëtä guasu jeräküa yeye, opaete mbae pe, imbaepuere, oikokatu, jeta oïme oiko ñorärö rupi, jae oïme gunoi mbaepuere opaete gui, mbokape, jundarope, jare petroleo iya